Alseri e Maaroc fuu ana nanndita finaa tawaaji. Finaa tawaa aaraaɓe ɓe njaɓɓata. Arabunkoore ɓe kaalata. Alsilaamaaku woni ko jaalii. <hesitation> banngal aljeri ka, miɗo miila ɗun woni ko hakkille an jippiti e muuɗum jooni, ayo ko anndumi e maɓɓe.